Raha ny eto Madagasikara dia <hesitation> karazany efatra no mety ivo- ny lokom-bolo eto, ny volo mainty loha no tena betsaka ho an'ny olona tanora, ny volo fotsy a ho an'ny olona efa antitra, ny volo mena: misy karazam-bolo tena mena volo ny olona, ary misy ihany koa ny olona manan- mandoko volo de manana volo zay tiany.